La kú xen júu kiee’ e xin xinǿǿ, xinǿǿ fá’rá’ jnⱥⱥ’ o e ‘nⱥá’ re ü’ráa’ la jy ‘myy’ lajy ii kie’ xinǿǿ re laá’ rá’ kö’ xinǿǿ ü’dsa lajy kuⱥⱥ’ wÿÿ jy ejö fí kié’ xinǿǿ, xinǿǿ jö e re ü’ra fá’n kié’, fá’n kie’ kie, fá’n kié’ ka dxá tⱥⱥ’ ta jmí’ lɇ e xiro jmⱥⱥ dxíí xiro jmí’ ‘néé’ lɇ ‘loo’ ta jmí’ lɇ köö e ‘ló´’, ejö ta kiéé’ köö xinǿǿ e dsoo dsín jná.